Bina ñég boobe, <noise> ayetin bi ma, untoote a fnjiŋne utinan to ham ta. Ta wi unto hami a fnjiŋne, bari bijaa ma yaa, biyaa ndi uham ta bi ma, bima ngiisna, ungi bham unan biham a fjif fawula. Unúmi a fjif ffomti. Unan wi wosa, utúma a gitúmti golo, unan uuɓéŧi, wédi wee wi unɓéŧi, a gjoole hanu uñúuti mo. Unan wi túm, a dama utúmbe bta bembe, unan bi ɓuu, <noise> han bta ma joolo mo. unan bi húbut, unan siigi, wee gí mmas bii bñege ma.